Je'e este pues yë jëch dun tan jawi este yajkëwayn este yë ëjt's dun amaxa'an am nyaj xa'ajpyë amaxa'an am nanënmbyë yëdun mole mëd yë horneado yë sëchob najue yajkëwayn ko'o yë a'ax yaj këy pues yajxon a'ax jedun yaj kojyë.